Fomba fanaova sôsy carrie: sasà malio tamatesy tongolo, lafa matapatapaky azy iha, afaky nao ta- aavakinao tamatesy iny de aavakinao tongolo iny, de mangala menaky amizay atao amin'ny valany, isianao menaky valany iny bakeo ajobonao aloha tongolo igny. Lafa hitanao fa malemilemy tongolo igny, zay vo ajobonao koa tamatesy igny. Hitanao amizay fa mifandotaky soa tamatesy no tongolo iny, ajobonao amizay carrie iny la harokarogninao soa la i fa masaky zay.